Karazan̈a glasy; tsirona glasy? Maro haiko zen̈y: misy sôkôla, vany, <hesitation> misy kà va- vonio, <hesitation> misy kà tsirona fraizy àby ren̈y, sitrôn, <hesitation> misy kà melanzy maromaro feky ai.